þið sæl það er hart sótt að dómsmálaráðherra þessa dagana vegna skipunar hennar í Landsrétt

þess er krafist á Alþingi að hún víki og til umræðu er að leggja fram vantraust á hana umboðsmaður Alþingis hyggst blanda sér í málið en ekki fyrr en stjórnskipunar

og eftirlitsnefnd þingsins hefur lokið

hingað eru komin

það var tekist á á þinginu í dag þú og þið í nefndinni eru sökuð um einhvers konar

með því að standa fyrir þessari rannsókn nú er fallinn hæstaréttardómur í málinu hvað er það sem á að rannsaka við vorum kannski ekki öll sökuð um vissulega tekist svolítið harkalega á

var verið að tala um að þetta væri pólitískt leikhús sem sem ætti sér stað þarna en það er auðvitað og þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins veit það auðvitað og dómsmálaráðherra líka að það er það er skylda

stjórnskipunar og eftirlitsnefndarinnar að hafa eftirlit með bæði þingi og framkvæmdarvaldi þannig að þetta er skylda nefndarinnar hún í sumar og það var ákveðið að bíða með að fara yfir málið á meðan málið var hjá dómstólum þú segir að það er búið að fella dóm vissulega en ég tel og

að það sé eðlilegt að stjórnskipunar og eftirlitsnefnd fari ofan í saumana á ráðherra og hvernig hún hunsaði þær ráðleggingar sem hún fékk en líka þingið hvernig stóð þingið sig þingið átti að vera einhvers konar varnagli við þetta framkvæmdarvald og við sjáum hvernig fór birgir nú liggur fyrir

Sigríður Andersen taldi sig ekki skylt að

þriggja ráðuneyta sem ráðlögðu henni að rannsaka málið betur og Hæstiréttur staðfesti síðan skoðun lögfræðingana að það var rétt hver eru viðeigandi viðbrögð ráðherrans við hljótum að fara yfir þetta mál á vettvangi stjórnskipunar og eftirlitsnefndar og annars staðar og ég tek það nú fram að ég hef ekki gert athugasemd við að þetta mál verði rætt á vettvangi stjórnskipunar

sama hvernig það er gert og það þarf að vera dálítið skýr sýn á það hvað menn ætla að leiða í ljós og hvernig þannig að þannig að það sé ekki hætta á því að þarna verði

l punktur is að ákveðnir nefndarmenn í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd litu á þetta fyrst og fremst sem mér fannst full ástæða til þess að lýsa áhyggjum af því við þetta tækifæri varðandi hins vegar

að bregðast við þessu viðbrögð ráðherra hljóta að vera að fara yfir þær athugasemdir sem lesa má úr dómi Hæstaréttar og fela í sér gagnrýni á hennar vinnubrögð en núna liggur fyrir

hennar í því ábyrgð hennar er auðvitað sú að hún ber ábyrgð á þeim ákvörðunum sem hún tekur og það er auðvitað þannig að ráðherra leitar auðvitað álits margra þegar hún tekur afstöðu og verður að meta það hvaða ráð þá er það ráðherra sem þarf að taka afstöðu til þess og gerði það í þessu tilviki hvernig hún gerði það ég meina það það liggur auðvitað fyrir að rannsóknarregla stjórnsýsluréttar er matskennd regla og það er ekki ein leið til þess að rannsaka mál til fulls en lögfræðingarnir virtust hafa þessa skoðun já sú skoðun hefur komið fram

skiptir það máli þegar við horfum á það hvert verkefni þingsins er núna það er það að menn afmarki hvað þeir ætli að skoða hvað hefur ekki verið skoðað stjórnsýsla ráðherra hefur farið fyrir dómstóla og það hefur verið tekist á um ákveðna þætti í því sambandi og það sem er verkefni stjórnsýslu og eftirlitsnefndar núna er að afmarka hvað er á hennar borði í þessum efnum og hvað hugsanlega á heima annars staðar ábyrgð ráðherra hins vegar þinginu sjálfu þú spurðir Sigríði út í samskipti hennar til dæmis við Gunnlaug formann hæfisnefndarinnar hvað er athugavert við þau þetta er til dæmis hluti af þessum gögnum sem koma núna til nefndarinnar sem ekki má greina í hæstaréttardómnum Hæstiréttur getur auðvitað ekki fjallað um öll heimsins skjöl fyrir utan það að Hæstiréttur hefur ekki endilega öll þau skjöl sem eru til inn í ráðuneytinu af því að málsaðilar

jú forræði að málinu og ráða hvaða skjöl þau bera inn í dómsmál eins og þetta sem sem var þarna meðal gagna eru meðal annars samskipti

ráðherra og formanns nefndarinnar þar sem hann vísar í fundi eða samtöl milli ráðherra og

koma með tilmæli til nefndarinnar

hvernig hún vilji að nefndin hagi störfum sínum og þetta kemur alveg skýrt fram í þessu bréfi svarbréfi formannsins og nú skal það tekið fram að þetta er ekki sami formaður og átti

þannig að þetta er auðvitað orðið frekar óþægilegt allt saman en ég ætla aðeins að bregðast við því þú spurðir þingflokksformann Sjálfstæðisflokksins út í ábyrgð ráðherra og þá allt í einu áttaði ég mig á þessum pólitíska skrípaleik eða þessu leikhúsi sem þetta í rauninni er nú er ég svoddan nýgræðingur á þessu sviði

fór nánast að hlæja þegar ég heyrði

að ábyrgð ráðherrans væri auðvitað á ábyrgð ráðherrans svo gerist ekkert meira og þá spyr maður hver er þessi ábyrgð ráðherrans jú við skattgreiðendur borgum bætur nú kom inn fjórði maðurinn sem er að fara í mál

við íslenska ríkið og hann munn væntanlega leggja fram tugmilljóna

skaðabótakröfu á hendur ríkinu og það við sem borgum það nú ef pólitísk ábyrgð

er engin heldur vegna þess að að þingmönnum Sjálfstæðisflokks finnst þetta ekkert tiltökumál þá spyr maður hver er ábyrgð ráðherrans því að ábyrgð hennar er fullkomnlega ósýnileg pólitísk ábyrgð er mæld með því að sjá hvort ráðherra hefur stuðning til þess að sitja áfram í þinginu ráðherrar eins og aðrir stjórnmálamenn þurfa líka með reglulegum hætti að ganga til kosninga og þar getur reynt á pólitíska ábyrgð rétt í lokin því að tíminn er að verða búinn heldur þú að þingmenn samstarfsflokkana muni styðja ráðherrann eftir því sem málinu vindur fram ef það kemur til dæmis vantrauststillaga

sínu ég er ekki í vafa um það takk fyrir þetta

við komumst ekki lengra með málið í bili yfir í annað Jón Björgvinsson fréttaritari RÚV

hann fór til Jemen í lok árs en þar geysar borgarastríð og afar erfitt er að fá leyfi til að fara þangað því Sádi arabar stýra allri umferð inn í landið Lára Ómarsdóttir ræddi við Jón um ferðina

velkomin í Kastljós þú ferð til Jemen í haust hvað varstu að gera þarna það er mjög erfitt að komast til Jemen og það var nú hluti af vandamálinu þetta stríð er gleymt og landinu er fjarstýrt

Sádi Arabíu það gerist ekkert nema það sé stimplað af

til dæmis þegar ég kem til landsins þá fá

hafnbann hafnir eru lokaðar flugvellir eru lokaðir og einu sem komast til landsins eru litlar flugvélar frá Sameinuðu þjóðunum og ég fékk sem sagt að fara með Mannréttindastofu Sameinuðu þjóðanna sem er að senda eftirlitsmann þarna til að fylgjast með mannréttindabrotum og

það var mjög erfitt að fá það samþykkt að ég fengi að vera með í vélinni þegar það sást að ég ætlaði

að taka myndir en það tókst nú loks með því að það fór ansi hátt í kerfinu að semja við Sádi araba um það en þú hefur fengið að taka þarna myndir og til innslag sem verður sýnt í

eða fékkstu bara að fara óhindrað og mynda það sem þig langaði til eða var var þessu eitthvað ritstýrt því er ritstýrt að því leyti

að allar hreyfingar við förum náttúrulega

á milli með Sameinuðu þjóðanna og þeir eru mjög varkárir þetta eru

bílar alltaf og vopnaðir

náttúrulega af öryggisástæðum til að lenda ekki í loftárásum því Sameinuðu þjóðirnar telja sig fá að vera óhult

sín störf þannig að hluta til er þetta ritskoðað

fáum ekki að fara hvert sem er

og ég hefði viljað en maður reynir þá að komast á þá staði við í norðri og eins fórum við

á spítala að sjá hvernig aðstæðurnar væru þar sérstaklega hjá börnum og svo í suðri þá skoðuðum við líka þessa staði sem hafa orðið mest fyrir

frá suðurhlutanum og norðar þú hefur farið víða og fjallað um ýmis mál og stríð víða um heim hvernig hvernig blasti þetta

sem manneskju ástandið í Jemen ég er mjög hrifinn af Jemen og það er gífurlega gott að koma þarna í þær fáu stundir sem er hlé milli stríða en þær eru orðnar ansi ansi fáar þær stundir þetta er mjög fallegt land og og þú þú þú tekur þetta nærri þér þess vegna vegna

er mikil list þarna

gífurlega fallegur arkitektúr

er nú þekktur um allan heim og það er jafnvel mannréttindabrot í sjálfu sér að það skuli vera árásir á gamla bæinn í Jemen sem er

er á heimsminjaskrá sérðu fyrir þér hvernig hægt er að leysa þessa deilu það er nú eitt eitt dramað í þessu þetta er í algerri pattstöðu víglínan hreyfist ekkert og

eru greinilega í vandræðum hafa ekki alveg fundið góða leið til að koma sér út úr þessu án þess að tapa sínu þannig að það er bara haldið áfram að varpa sprengjum á höfuðborgina eru það sterkir að þeir

í bráð en þeir eru ekki það sterkir þó

að ná landinu öllu þannig að þetta er bara pattstaða með víglínu sem verður sennilega þarna eitthvað áfram og fólkið allt í landinu tuttugu og sjö milljónir

takk kærlega fyrir komuna í Kastljós þess má geta að ítarleg fréttaskýring Jóns Björgvinssonar um ástandið í Jemen verður sýnd í fréttaskýringaþættinum kveiki

gott kvöld tilnefningar til Óskarsverðlaunanna voru tilkynntar í morgun hingað eru komnir góðir gestir til að spá í spilin með okkur þau Ásgrímur Sverrisson leikstjóri og Nína Richter kvikmyndarýnir verið velkomin bæði tvö

nú hef ég ekki séð þessa mynd en hún lítur mjög vel út náttúrulega vísindaskáldsaga og þær hafa átt

mjög góða spretti síðustu ár maður sér það líka bara í sjónvarpi að þetta er efni sem er að sækja á og ég held að það endurspegli vel tíðarandann

sem er í gangi við erum að aðlagast nýrri tækni mjög hratt og þá vakna siðferðislegar spurningar sem endurspegla það sem fólk vill sjá og heyra þannig að ég held að það þetta þema

í hávegum hafður mjög lengi og menn taka svolítið andköf þegar hann ber á góma yfirleitt

í áratugi hann fékk margar tilnefningar fyrir

tíma að koma upp og einkennir myndina hans og er dálítið sérstakt

að hann er ljóðrænn kvikmyndagerðarmaður yfirleitt allavega þegar hann gerir þessar persónulegu myndir sínar hann gerir mikið af svona

ykkur standa upp úr kom eitthvað á óvart eitthvað sem ykkur finnst sæta tíðindum mér fannst þetta

verið að fá núna síðustu ár sem byrjar kannski tvö þúsund og fimmtán og þá er verið að deila á Óskarinn fyrir að vera með gríðarlega slagsíðu í uppruna og

bara verið að tilnefna hvítt fólk fyrir sögur

Óskarsverðlauna einmitt svo erum við að sjá fyrstu konuna sem er tilnefnd að tilnefna konu fyrir kvikmyndatöku sem er náttúrulega ótrúlega sorglegt en magnað á en það er einhvern veginn eins og það sé verið að svara gagnrýni og

að fá tilnefningu fyrir aðalhlutverk og aukahlutverk og það finnst mér

þetta yfir lengra tímabil það er

búið að vera dálítið skrítið vægast sagt í langan tíma en þeir eru að reyna að breyta þessu núna akademían því þeir hafa fengið á sig mikla gagnrýni á undanförnum árum og eru að reyna að takast á við það

er raunveruleg tilfinning

meining á

gefum þessu lengri lengri tíma sjáum hvort það

um sérstaklega í sambandi við öll þessi metoo mál þetta er ekkert í fyrsta skipti sem við heyrum um svona þær hafa fylgt kvikmyndabransanum frá upphafi og

eru út um allt þessar sögur eins og

komið í ljós en munurinn kannski of mikið af kunnuglegum andlitum eða hvað ja sko þeir verða náttúrulega að tilnefna

þeir eru að gera svona stórar prestige myndir og ég efast svo sem svo sem ekki um að þeir eigi þetta skilið en þeir eru að tilnefna hvað níu myndir

myndir tíu myndir þeim hefur fjölgað þeim á undanförnum árum áður voru þær fimmta en svo vil ég nú kannski líka

myndin hans er hins vegar

sterkt myndmál og sterka myndræna frásögn og það er það sem heillaði mann við þá mynd þessi sterka myndræna frásögn ég sá hana nýlega í stuttri útgáfu þar sem var búið að klippa hana niður eins og hún væri þögul mynd og hún svínvirkar þannig ég veit um fólk sem kannski myndi frekar vilja horfa

nú önnur saga svona rétt í lokin

hverju spáið þið að hreppi hnossið í ár hver verður mynd ársins